<noise> iyon ka orre lo jue'e nkaso yuku á, te lujua yejojna'aso i'i iñu a karruti na nka te lujua livi jnakue'eso, te ñatu nka na nka lo kutajnaso naá, xi lo yuku na ijñaso te nda ja'ai lo yaa ño á, ye naá lo jnɨso te kuejlindee nkaso nuu lo ni jnakue'e naá, te kujuiñi lo kú kee ka nɨñɨ naá, <noise> lujua nda ja'ai te ko lujua nka kijle orre lo lujua jue'e yuku naá, xi lo iyo orre te yejojna'a i'i livi na nka ye nēē naá te lujua jnakue'e te lujua na kiletajna.